وحد النهار كان وحد الشجره، هاديك الشجره تهدر، تنطق، إذن كاين ناس يعرفو كيفاش يسمعو، يسمعولها لهاديك الشجره، كي كي <hesitation> كي بدات تهدر معاهم قالتلهم هاذيك الشجره ارواحو نوريكم الطريق إلى السعاده، بعداك راحو ليهم بعد ذلك والله ماعلابالي واش حكاتلهم.